Yasi araroi yandepuere yamo janga jaeko, yielo, nieve esa kokua yasi jaema ko ou obae yandeve iroi yaeka yande sirikota yamonde